Elle ne bouge pas du tout.

Ca brûle depuis une heure et demie.

Bien sûr les écoles offrent un soutien pour plusieurs langues, et notamment l'anglais, le chinois, l'arabe.

C'est l'araignée

C'est la famille en général, ou alors la clinique.

Lorsque la pluie vient de tomber, la terre sent bon, ça sent les feuilles mortes, ça sent la campagne, c'est magnifique.

du temps pour marcher